इद होटलऊ कमरा ऑनलाइन बुक लानो निम्नलिखित चरणों का पालन लानी। होटल सर्च इंजनऊ बयोई ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफ़ॉर्मऊ जैसे कि बुकिंग कॉम, एक्सपीडिया, मेकमायट्रिप, गोइबिबो आदि पर बयोई। होटलऊ चयन लानो आनु गंतव्य स्थानऊ रंग यात्राऊ तिथियोंऊ अनुसार होटलऊ चयन लानी। कि होटलऊ रेटिंग, कीमत, रंग सुविधाऊ आधारइस चयन लानी। कमरेऊ चयन लानी होटलऊ विभिन्न कमरोंऊ जानकारी खयाई ऐ आनु आवश्यकताओंऊ अनुसार कमरा चुनें। बुकिंग फ़ॉर्म भरेनो कमरा चुनेने, बुकिंग फ़ॉर्म भरेई। दो आनु व्यक्तिगत जानकारी, यात्राऊ तिथियाँ, रंग भुगतानऊ जानकारी केम पड़ेतो। भुगतान लानी बुकिंग फ़ॉर्म भरेनो बाद, भुगतान लानी। कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या अन्य उपलब्ध भुगतान विकल्पोंऊ उपयोग लान्च।